Ákúk álá úla̱d fíen ásiṉ ké átù. Ákùk álánám ṉtó áfo̱ ékáyà ṉwéd ákpe ákúk úfókṉwéd kē ákúk, ádiá ṉti nk̄po sē amámá Idiá. Álúyeṉélú ákúk, ákémé itíe ákp̄a ké Ini ákpélú kpàhá ákéṉe ké nták unáná ákúk áde ubókó ndo̱k sá ákpēwíkā ebo̱ho̱ áfo̱ áde ágwo alúkámáke akuk ké ekpad elùkúlád fiēn dídiē dídíé ké Itiè ṉkpo̱ áde ákpekámá ákúk áká, eláwó ágw̄o wán álie kò, ásekámá nsá áli, úṉo fiēn Itiē áfoṉo ákpēds ágẃo ásáháke ṉtáhā ntáhá áká, ákem̱e Ikidù ṉkpo Itiá ekepèbene eṉ́o, ebén éno mm̱ékúmú ákúk. ákúk áde eti ṉḱpo ágẃo Iyeṉe, ákúk áde úbọkọ ṉlo̱k.